fyrir þrjátíu árum lögðu tveir íslenskir fjallgöngumenn þeir Kristinn Rúnarsson og Þorsteinn Guðjónsson á tindinn í Nepal og hurfu sporlaust ekkert spurðist til þeirra þar til Bandaríkjamaður gekk fram á lík þeirra fyrir skömmu síðan og fann á þeim skilríki við ætlum að fjalla um

í þættinum í kvöld og ræða við Önnu Svavarsdóttur fjallgöngukonu sem gerði tilraun til þess að ganga á tindinn árið tvö þúsund og eitt en fyrst ætlum við að tala við Jón Geirsson hann var í leiðangrinum með þeim Kristni og Þorsteini en slasaðist og varð frá að hverfa hann býr nú í Frakklandi

og báðum hann að rekja tildrög þess að vinir hans hurfu þetta var nú þetta var þannig að sem sagt við vorum fjórir saman sem fórum í þennan leiðangur Þorsteinn Kristinn og ég frá Íslandi og svo var strákur sem heitir eða Skoti eða Englendingur ég en sem var með okkur og og við að ganga á þetta fjall það urðu svolitlar breytingar

þegar við komum að fjallinu vegna þess að það voru leiðangrar sem voru byrjaðir að

fara leiðina sem við ætluðum að fara upp þannig að við breyttum áætlun okkar og ákváðum að leggja

upp eftir nýrri leið á vesturvegg fjallsins

sem við vissum ekki að hefði verið farin áður og það sem sagt það þurfti að finna leið

byrja með upp að þessari hlíð sem sagt finna leið í gegnum

komast upp að fjallshlíðinni í raun og veru og það byrjaði með

ég og Kristinn við byrjuðum á að gera það og þar lendi ég við lentum í smá smá vandræðum þarna eða vandræðum

í uppgöngunni þá þurftum við að koma niður á annan stað þegar við vorum að koma til baka og þar vorum við að síga niður og ég ég datt ofan í svona sprungu og við það högg þá held ég þá var allt orðið mjög erfitt fyrir mig sérstaklega í þessari hæð

já eftir það sneri fór ég niður þar var mér sagt að þetta væri sennilega rifbeinsbrot

og bara daginn eftir að ég

þá lögðu Kristinn og ja þeir voru búnir að

klifra

það tók sem sagt einn dag að fara upp að rótum í gegnum þessa leið sem ég og Kiddi

daginn eftir lögðu þeir í það og þeir voru komnir upp úr mestu erfiðleikunum það er talið að þeir hafi komist upp á topp og verið á leið ja það það er sem sagt náttúrulega sá ekki til þeirra eftir þetta

sást ekki frá

það kom í ljós eða sem sagt eftir á að var Ástrali sem sá til sá til þeirra rétt við toppinn þannig að við höfum alveg gengið út frá því og það er sennilega það sem hefur gerst að þeir hafi komist á toppinn og spurningin sem við höfum aldrei fengið svör við við höfðum svona okkar áætlun var alltaf að fara sömu leið niður sem sagt síga niður alla þessa þetta er rúmlega níu hundruð metra langur svona

okkur hafði svona

áætlunin hafði verið sú en það hefði líka verið það var líka inni í plönunum sko að fara kannski niður sem er kallað þessi klassíska leið eða auðveldasta

sem að flestir fara á

úr suðaustri í uppgöngu en auðvitað þegar maður er búinn að vera að fara aðra leið upp og þekkir ekki niðurleiðina þá getur það verið flókið mál líka þannig að við höfum aldrei sem sagt þetta maður vissi ekki hvað gerðist eftir það sko nei hefur þú einhverjar kenningar um hvað kom fyrir nei ég nei ég hef engar

síga niður mörg sig í svona bröttu

það er tiltölulega flókið og það getur strax orðið erfitt sko maður gat var farinn að ímynda sér að einhver eitthvað hafi komið fyrir þar

hafi hrapað niður

eruð allir þaulvanir fjallamenn voruð þið einhvern tímann hræddir eða sem sagt var einhver kvíði í ykkur fyrir þessa ferð já það er nú alltaf það er nú alltaf í svona hlutum þá er alltaf ákveðinn svona hnútur í maganum sko það er og en það er svona samt og við erum já

strákarnir eru þaulvanir fjallamenn og

eftir þetta var ekkert í fyrsta skiptið sem maður var að eiga við svona svona klifurleið þótt þetta

í þessari hæð en strákarnir voru búnir að gera marga hluti og við saman í Ölpunum og í Perú og Þorsteinn var búinn að vera tvisvar og góðir fjallamenn já hvernig var þér innanbrjósts nú þú þú ferð heim þú slasast og ferð heim hvernig var þér innanbrjósts þegar þeir hurfu og það var ljóst að þeir kæmu ekki fram ja það var aldrei neitt ljóst fyrir mig

langan tíma að samþykkja það maður var alltaf að ímynda sér alla vega hluti að þeir væru kannski einhvers staðar í langan langan í margar vikur eftir og mánuði eftir var maður ekkert og það er nú þannig þegar er ekki búið að finna lík þá er maður alltaf að

það sem er búið að vera vera hérna svona já búið að vera erfitt

samt búið að hafa á mann af því að þetta voru svo frábærir félagar manns og maður missti svo mikið að ja náttúrulega við en auðvitað fjölskyldan og

mikið á fjöllum ég er alltaf að hugsa kannski ekki bara um þetta hvað hafi skeð en bara þetta var svo mikill missir að missa svona góða félaga þetta voru svo frábærir félagar sniðugir og og bara heilir og góðir strákar nú eru þeir komnir fram eftir allan þennan tíma eftir þrjátíu ár hvernig tilfinning er það er svona blönduð tilfinning bæði svolítið svona léttir að vita að nú veit getur maður kannski aðeins nálgast það sem hafi gerst en á sama tíma þá líka eru þetta erfiðar fréttir þetta eru samt góðar fréttir af því að auðvitað

eða neitt annað maður er ekki að vona lengur að þeir séu að koma í heimsókn á morgun en það var í langan tíma þannig maður var ekki búinn að sætta sig við að þeir væru ekki til lengur já þetta var Jón Geirsson en þú ert hingað komin Anna Svavarsdóttir þú varst fyrst íslenskra kvenna

til að klífa yfir átta þúsund metra en áður hafðirðu reynt við og þú telur þig vera heppna að hafa lifað það af eða hvað já þetta var mjög svona krefjandi túr við komum í basecamp og byrjuðum á að vera bara í tjöldunum í viku af því það snjóaði og við sáum ekki einu sinni fjallið og síðan vorum við í alls konar erfiðleikum að

eiga við þann snjó og hann náttúrulega bara kom niður í formi snjóflóða

já við fórum sem sagt upp eftir því við stoppuðum þarna fyrir neðan öxl í svona sex þúsund og fimm hundruð eitthvað svoleiðis það eru svo sem ekki alveg við náum að fara þarna upp eftir við vorum sjálf að setja niður línurnar þannig að þetta tók dálítið mikinn tíma og var heilmikið bras og við vorum stöðugt að lenda í snjóflóðum og sjá þau og svo endið þið á því að taka bara ákvörðun um að snúa við já við gerum það og það voru að falla snjóflóð bara svo nálægt okkur og okkur og einhvern veginn bara fannst þetta ekki rétt og við tókum svona svolítið já svona svolítinn fund um það og auðvitað langaði öllum að halda áfram en en við sem sagt okkur fannst aðstæðurnar vera þannig að við ættum að fara og síðan kemur snjóflóð á sem sagt þarna búðir í miðjum hlíðum

taka fimm Spánverja sem þið höfðuð þá verið í samfloti með já

þeir í rauninni við vorum að hjálpast

höfðuð tekið ákvörðun um að snúa til baka og þið voruð að fara upp

það eru fyrst og fremst snjóflóðin sem eru hættuleg á

hvað kom fyrir þá Kristin og Þorstein á leiðinni nei ég held að það sé best að vera ekki að setja fram einhverjar kenningar þeir voru náttúrulega hvað er það sem rekur fólk eins og þig Kristin og Þorstein til þess að fara upp þessi hættulegu fjöll

bara talað fyrir mig

að vera geimfari ég er þarna að labba með búnaðinn minn og horfi ofan á fjöll ég horfi ofan á ský og þetta er eitthvað sem mér finnst mjög sérstakt þó þetta sé hættulegt já já

og þetta togar alltaf mér fannst til dæmis ég svona upplifði ferðina svolítið

upp og maður svona finnur að mannig langar þó svo eftir þessa ferð þá tók ég

í kassa og kíkti ekki á það fyrr en í gær sem sagt eftir þessa ferð sko þó svo ég sé búin að fara yfir hinar ferðirnar mínar en hérna já þetta svona ég held maður sleppi ekkert frá þessu þetta þetta er bara þarna þetta situr í þér já það gerir það akkúrat anna Svavarsdóttir takk fyrir að koma í Kastljós og tala við okkur þátturinn verður ekki lengri í kvöld Kastljós verður hér á sama tíma annað kvöld verið sæl